Men uchun ideal ish bu, oʻz kichik biznesim, yoki korxonam bo'lishini xohlardim. Bu yerda inoq hamkasblar bilan qaynoq ish muhitini yaratib, o'z karyeramni qurgan bo'lardim.